Nadu ɔta. unyi. ukpi, alɛ iwovi ɛlalafa. Tadʒa kekee afo neyi ɛsɛ unyi tala mu alɔyɔfo alo ɛsɛdi kewlee la, ɔmakutuba mɛ lekpleyɛ aafa mɛ aya kɔsue Kama kɔsu ''trɛtima'' kɛ keme kɛma ''haya''. Ɛ ukpi ta afɔ nadʒɔ udunu, muu anuni yell kafɔsanu la mafonegbo. kuzu nu anuniwa kabati. alo afɔna afɔnaɣaɔ adegbe bi. afɔnaʒɛ iɣani bafa udunu.''ɛ'' ɔtatala ɔta foneyiɛsɛ. Ɔta aduinyiti Kalu nusili akuakoneku nuti, akalu afɔnaʒɛ bɩ. Nafɔnatu ɔta dunuɛ iwovi kɔnatu ɔsɛ. Ɛ ɔtatala nafɔnatsi uyui kama nusili kana Kama kanaye kanedzi. Ɔtafɔna kana bakana kanaɣanalɔ numɛ akanama ɔbubɩ. afɔnama mu mu <hesitation> ɛlɛ ɛlɛdɩ. Ɛ iwo iwovi matu ɔsɛ ta afɔnama ɛla. ayɔmaɛ lafa